Pallandi waan famniti na bandoom to ii bonet, to do gisomi, ko bo ii ko hulnatadom, ko bo ko atan baradom. Nen den neba tha waan lorna bandoom to hebi suti, ko bo hebi payo ala, hebi setna.